Utangu uishi maisha bila majuto umwenza kwasababu ngakuli chimwicha kukwaza fumba mpichi namuto au munto akukwaza fuma mpichi ata chile yaize akule muusamaha au kula chitwa pitia kwati yani chii tangi chii ani chii mmaisha yane tangi chilili kwa maana uunajutia sana najutia kani kuomba ali vivyuta alii mmaishi shoo tangwe ishi bila majuto, majuto ule uwe nayo. Ngamutu wiza wati kunai chiku chiku chikulichi chiti chino na chiomba najutia ne mwininga amsha wewe intivi chiche chinti chinowa jutia utachi uludia kailo kuomba maana chila kutesa zaidi na zaidi bola vino wa chiomba wa vanya pano wa- wa- wapana wakosea wajutia utachulu ludie kailu kuchi omba nikweneli ombaga chi ani ombaga vintu vinina vino vima kuletela iyamani ifulaha sio chichi kailu chichi ichino wajutia fuma ampiti asiningo